Mber bi a abɛsen kɔ na dua bi wɔ hɔ a itsie ne dinn a ɔkasa kyerɛ <noise> wo ebɛtse dɛ ɔrekasa. Iyi na da kor abowa akyekyer naam a na ɔkɔ kodur dua n'ase. Odur hɔ n' na ɔabrɛ ntsi ɔtwer dua n' dɛ ɔreda a. Ɔre - ɔtwer dua no a na dua n' kaa kyerɛɛ ne dɛ akyekyer soɛr fi ha na mehu dɛ ɔbɔfo bi reba ntsi guan. Akyekyer hwɛɛ dua yi dzinn na ɔkaa kyerɛɛ ne dɛ eno so w'asɛm a ɔbɔfo reba a ha yi a meda yi mesiw ne kwan a. <noise> Dua yi ne werɛ howee dɛ akyekyerɛ aka dɛm akyerɛ n' <hesitation> ntsi ɔkaa n'ano to m'. Annkyɛr na ɔbɔfo no baa bopuei hɔ ɔno so na oekyin da mu ne nyinara a oennya biibiara ohun akyekyer no n'enyi gyee. Ɔfaa akyekyer too no kotoku m' na ɔdze no kɔree hɔ na akyekyere nuu no ho na ɔkaa dɛ muhunii ankyɛ metsie dua yi.